لا، طبعا، أنا أفضل إني أنام مبكر؛ لأن الشخص اللي ينام مبكر <noise> ويستيقظ مبكر <noise> بيكون الجسم <noise> رايج ويستعيد عافيته. لكن الشخص <noise> اللي تعود على السهر ويكون شخص يسهر ويصحى متأخر، يحصل له حالة فتور. ويضيع عليه اليوم وما يلحق يسوي شي في يومه أبد. ويكون اليوم ضاع على الفاضي، يعني ما هو بسوي شيء.